Peepatuuji kam eɗi ɗon mari ñawuuji feere feere. Arannde peepatuuji finaay finnda e nawɗun ñii’e, ñii’e ngaɗa ka nawuki ndu, kaɗandu sakat. bannda ɗon eɗi ngoodi masala fayfayru ndu haanda ko ɗum wiyata Obesity.